Itlar o'z egalariga turli yo'llar bilan mehr ko'rsatadilar. Jumladan, jismoniy aloqa. Itlar o'zlarini yaqin va xavfsiz his qilishi uchun ko'pincha egalariga suyanishadi va tumshug'ini sisashadi yoki quchoqlashadi. Ayniqsa, <hesitation> baland tutilganda va ishtiyoqlar bilan silkitilganda quyruq baxt va mehrning aniq belgisi hisoblanadi. Va <hesitation> itlarning yana bir <hesitation> mehri bu atrofing- atrofi- ega- o'z atrofi egalari, o't- o'z egalarining atrofida erg- ergashishi, itlar ko'pincha o'z egalarini xonama xonaga kuzatib do'stlik izlaydilar va ular bilan birga bo'lishni hohlashadi.